Reh nat'aliim reh reh rik'achariik la janaj wunaq ke nriwii' awuu' ru'uum naak'ulub' ja ruu' re're' rino'ooj rii qa'sa re' nriye'em awah si tiri'nam repetar reh ree' pab'ee pues reh naq'ar wa ruu' reh ree' peet na nat'aliim wach bien reh nat'aliim ke reh pues niri nrajaam ar awach ke reh pues man man tiri mantich'ey man tiri kaaj reh naq nawii'pa ruu' man tiri la'cha tz'ee' ra reh je're' pues kurik raja reh nawii' pa ruu' reh nak'ulub' janaj ree' janaj q'orik maciado nim pan xelek kiab' ee tanto la q'aa' y la k'ojool pues tiene ke rit'aliim je' la k'ojool rikamna la ixoq tiene ke rit'aliim qa'sa taqee' pan paat ritz'aj wa ra'nam rik'uxb'aal ee nriwii' atento reh reh niricha'jeen taq ak'on ee laa la imaas tiene ke rah sik'im rikamaniik nriye'eem rigasto reh nrito'om mas ke todo la la ixoq reh chiwii' kurik pan paat ke wulcha ripaat wulcha ahpa' kah wii' ee wula ree' janaj ree' comunicación entre keh ka'ab' reh man oo <noise> je' ook'uhla mal onteera la la k'ulub' je'tii la qa'sa nka'nam keh <noise>